<hesitation> loko maro karazana: misy mena misy bleu oh, mavo dia misy koa ny manga, misy koa ny lokomboasary ozy zareo, dia misy koa ny volom-parasy. Dia misy amzey ilay fitambaran'ny kolera aby regny amzey oh, le matetiky, miteraka loko hafa kôa, ôhatra zao manga indraiky oran- <hesitation> voasary-lokomboasary de miteraka loko hafa, de misy koa ny lôko ilay izy mihitsy no voalohany ôhatry zao kolera fotsy mahintiny, misy koa ny gris ou beige, marron karakaran-dreny karazagny kolera.